أحدث مغامرة سويتها هي لما روحت زيارة لبرج القاهرة، طبعًا كانت ممتعة جدًا وكانت عظيمة من أعظم المغامرات اللي سويتها، البرج مرة مرتفع والأجواء من هناك أنا روحت في وجت الشتاء، فالأجواء من فوج كانت مرة روعة تححفة من فوج كانت تجنن، هذي هي أحدث مغامرة سويتها.